Oimeko mbaemɨmba reta oajaeteyeye iñakua va, yaesava jaeko yagua, mbaeti kua seretape, oime africape, chita jei supeva, oajaeteyeye iñakuava, opaete yaikua, iru mbɨmba iguata mbokiva, karumbe, oimeye periko jei supeva, jaereta ipɨaguieva